छोइन्स् बेल किशोन् मन् कोन्छ रिस्क् थके, मनय् हेतो प्रोपोसे एत है जे। मनय् एतो जन् भल्के, बहुत् भल्के, मनय्, मनु जितिय मनय् एतो चोइन्स् तु चर्र्य् करे। तो चर्र्य् कोइले मनय्, तेनक मनय् एअसिल्य् जन्, मनय्, एअस्य् होइ जन् ग्रिप् रहिब करने, मनय् अरो जन् एअस्य् तो हन्द्ले होइ जए। अरो प्लुस् एअस्य् तो, जुन् बिल चोइन् थके, एत हिसप् करिब मनय्, मनय् बहुत् एअस्य् होइ जए अरो, एतो करने बून होइ छिले। अरो, अरो हेतो, मनय् अलिग्न्, मनय् बहुत् भल्के अलिग्न् कोर्ब परि, अरो स्तोरे कोर्ब परि, अरो, चोइन्स् बिल कोन् मनय् बहुत् भल्के। मनय् जति जिस् थके जितिय मनय्, मनय्, भल्के त्रन्स्पोर्त्, त्रन्स्पोर्त् को करिब परि, स्तोरे को करिब परि, ए बिल को अपोस्तो क नरो।